خايبة برشا في اه في كرة القدم اه نصور أي طفلة في تكره كرة القدم ما تحبهاش وما تنجمهاش خاطر ما هيش ماهيش ديستناية للبنات ونتصور لأي بنية ماهيش قادرة تقوم معناتها بالمهام بتاع كرة القدم كما يعرفوا نصورها أكثر للرجال ماهيش لل-للبنات.